भौतजसा शैक्षिक बिसय मंध्ये केइ ये प्रकारका छन्, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, गणित, सामाजिक, रसायनशास्त्र, नेपाली, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, जनशंख्या, पत्रकारिता, प्राणिशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, बन बिज्ञान, लेखा बिज्ञान।